Ñy raha raiky nisy <shushes> taminy tantarany ñ'Endy moa: ñy fahavaloany ñy Endy taminy fanjanahantany britanike, taminy dimy ambiny folo aogositra fito amby efapolo sivanjato sy arivo, <shushes> mana tantara amin'Endy toko'eo, ñ'antone, io ñy nahafahandrozy niala taminy fanjanahantany britaniky, rozy naharitse <shushes> ñy fanjanahantany britanike tañatiny ñy roanjato tao.